كي نرجع بالوقت لالف سنين تالي، أول حاجة نعملها نمشي للصحراونعمل خيمةونحفر بير باش نلقا الماء، نزرع شوية حاجات باش نجم ناكل منهم، ناخد معزتين ولا ثلاثة باش يعملو لي لحليب ونجم نبيع منهوم اللبن، ونركش ونشد بلاصتي ونرتاح مع هالدنيا هذيا ومن هالوقت هذيا المشؤم.